Ñy fomba hañajarianao hena, mba hampaharitsy azy e: -Lafa iha ro mañajary azy, ataonao añatiny ñy vata fapangatsiaha ey, na ñatao hoe congélateur a,na refrigératera, mety aby; <hesitation> ñy itanjañanao azy tsy ho simba, <shushes> aminy zay mba maharitsy ela famanintsinintsy avao ñañatiny rah'eñy ao.